Carana iyanaritu, paccingi yoloq. Afaqna, ku bangsa deq ipaccingi, odding mancaji penyakik. Nappa ipurai ifaccingi, yalengngi minyak-minyak. Fura yalengngi minyak, ta- tagosok yoloq ku anuttaq, <hesitation> papeddittaq yaro mafeddiq e furai yeleng, tappa idokoq. Fura idokoq, tappa yalenni handiplast.